Mane oka ngomi nako makanan yang paling i cocok mena o jaha jaha mena bira bukan bira karong tapi bira tumbu bira tumbu mena patutu bira doroka ini bira dari lumbung no paho de patutu de asa paaka maena ma pa tiba bikin jaha jaha maena patibaku dase padoka padoka nako poodo posi atau ngodo tongon nanga odo hari hari mane pa pa oguka pa oguka de pa adoku de pa odo mena ma ino sedangkan ma nao o jaha paling cocok mena nako bukang posi hode o daging ode atau manjanga mane o nao teongoka berupa o ido ngawaro kombong mane to ena ma ino jaha ma ino mane de ase nanga diri ya puturu.